Raha ny amin'izany ndraika dia mila m <hesitation> mahery misotro rano marobe anao izany, dia <hesitation> amin'izay mba <hesitation> hahamandomando ny vatana dia en plus-ny a ampiana a <hesitation> produit ohatra hoe chris a hanasosorana agnazy amin'ny vatagna ivelany aty mba tsy ho maina ny vatana.